Pos es que... afinal el momentu más señalau dela Estoria dun país quiciás que sea la su nacencia. La hundación del Reinu d'Arabia Saudita hue nel mil nuevicientus-trenta-i-dos, del Abd al-Aziz bin Abd al-Rahman Al Saud, qu'ajuntó las tribus dela península arábica i entangó un Estáu moernu. La Estoria d'Arabia Saudita es un exempru de comu un país puei desenroal-si nun trisinu i envertil-si nun país emportanti ena economía mundial.